Izy koà andeha hiasa, mila mitôndra téléphone malôha, avy ake koà mitondra ordi machine ôhatra raha ilena ampesana akagny, de mila mitôndra porte feuille misy vôla, de mitondra karatra satria ôlo mpiasa zany ôlo efa feno taogno, de mila managna <hesitation> information aminô madinidiniky mômba anô zegny mila hoentinô fogna mandeha isanandro isanandro.